لو انا مسافره بطياره ممكن- اقفل الشنطه كويس من جوا بالحزام بتاعها-واقفل الشنطه من برا-ممكن اللف الشنطه-بسولوتيب-لو انا مسافره بعربيه-هقفل الشنطه كويس بردو من جوا-ونحط الشنطه في العربيه-وممكن نربطها بأي رباط-او حزام نقفل عليها كويس بحيث انها متتحركش